Aloha mua wau i kuʻu Akua manaloa, aloha wau i kaʻu mau keiki me kuʻu mau moʻopuna, nui koʻu aloha iā lākou, aloha wau iaʻu pū akā mea ano nui aloha kuʻu Akua o kalani iaʻu.